Namalengekania omu- okokwezi okwerikumi, ngabya ekyikasa omwamuthwe wayi, hakabya amabuthwayi. Oko nikwezi okwangabuthirawamu, okwerikumi ebiro ikumi nabini. Byebiro ngabuthirawamu neryo omwakwezi oku nekyindi mukabya obutseme bunene kundi kokwezi okwabanyoni bayi banene babuthirawamu neryo okwezi oku mukabya olhwanzu lhunene, mukabya obutseme, mukabya eribya ithukaghabana ebindu bineeene kundi nikwezi kwolhwanzu okwinje, kukabya kwezi okwolhwanzu. Keghe okwezi oku, nikwezi omuthawa embulha nene. Neryo ekyu kyekileka inganza okwezi oko- okwerikumi.